Woofnde ɓe njifti jaɓɓude e ɗooɓe kadi. ɓe waawi jibbine e hoore fittaare e ñiiɓe, Kawtal e waawaaji. Kadi, ɓe waawi teddungal e hoore, pawii, ko waawde heɓɓude waawaaji.